هاي بالنسبة حقي بيكون شي صعب اني اذكره بس يمكن معلمتي في الروضة ايه كنت وايد متعلقة فيها واحبها كانت تسويلنا فعاليات مسابقات وتعطيني هدايا وانا كنت دايما افوز وبعد كان ربعي الي في الروضة كانوا زينين كنت العب وياهم ونستانس